Be ël furn a ie ël furn eletrich che niente a scauda, a ie 'na rezistensa comuncue cume tanti auti accessori ch'a të scauda l'ambient ëndrinta al furn e a t'fa cozi la roba, a t'la fa scaudé, a dipend co t'völe fe cun ël furn e pöi autri tupo dë furn, tipo ël furn a bosch, ch'a va a bosch, cun la fiama